بش دير كاس أتاى كيفكيف تسخن الماء فالكسرونة تحطو فوق الفور ترمي فيه داك الماء خليه يغلي ومبعدا ترميلو لحشيش هداك تع لاتاي تاعك كي تكمل كامل فرغ فوق كاس دير صفاية صفيه وشرب بصحتك زيدلو السكر برك